Ru xiljiañat te muu sus nidos kun aveces meje nep lo ke lankj ya porque ya man es namunt man nme nyutalung y abeses tee ru ki nido kun ru ki zacate o rxie dimiut muu rxi muu nep lankje y kujende lii nda ki xiljiañ mjau ki gape ni biu lo ke lankj u lampe y ya pus con ni biu ya nki ya lue su nido para ya ma namunt kujende manmedat xiljiañyit ki kiyet y pus ya ni biu ku pak ma nandaa lme ru nyutalung para ya nmedat xiljianñyit kiyet kjende liidat ru ki kiaadat kjende ru ki chichalacos deru tae kampu no ma tat maje pak amadat kujende tat muu dimiut rxi stikiuang ni biu tae kujende zacate tat biu ya amundat ya con el tiempo ya lamedat xiljiañ kiyet y ru karadat pus kujende tae de dimiut nep o santa ke lii ke laue con ndaja ki xchai doc lankje dimiut. Y ya ni biu lae pak ama magamunt y ya lame ki xiljiañyit y ya biu tundat y ya pudat xchjembit y karadat tee kampu y karadat tee kampiap kampiap de ru ikian pak lii ki ramas pak mjau liian pero xiandat te kampiap de ru kius muu nda pik lme como kit golondrinas biu madat juay ya biu te mismo pik nda meju y ya kuandu tjay muu ya bu tjay pik muu ki mbasat njuande biu para te kampu porque mas muu kit mpidat ya nip kuijibat kmpiayp ru kiuang pero ru ki kiyat de ru si kuijibat kmpiayp muu ru kiuang kampiayp porque y luego ma pjep ru ki pik ki ñkiutalump de ru pjebat xiaunbat mbiayat y ya poreso mejor njau kampiayp biu nkuang y ya biu nip pjep mas muu lajut njuande ru xiliagat de ru kjui kampu y ya kumu mjau baledat y ya biu te y ya biu nda es nomas santa. Y pues dimiut lauat nda nkuang pik ma naguiju ne su nida para biu pik ma naguiju por ntung biu ki ñkiutalump ynjuande tat dimiut stikiuang para nae mas pik ki xiñchja ki ñkius y ya nibiu es kumu ñkius pik landeu biu ki xiljiañ ñkiy.